ودي أقول إن زهرة السوسن من أفضل الزهور الموجودة على الإطلاق، بشوفها شكلها واجد حلو، ممكن يكون في الكثير من الزهور لكن هاد الزهرة ما فيا أشوفها إالا أنها واجد حلوة.